Ankajo mba tegna tiako agnaovana mba <hesitation> fitafina <hesitation> silamo <hesitation> mizilma ilay arabo regny zay ilay <hesitation> rôby be dia patalogna ndraiky miaraka amin'gna satroko amin'azy.